Odamlarning shaxsiy xulq-atvorini tartibga solishda davlatni roli judayam katta. Misol uchun, davlat konstitutsiyani e'lon qilgan. Konstitutsiya bu - qonunlar jamlanmasi. Bu yerda qonunlar bor, demak <hesitation> qonun- moddalarga asosan ish ko'riladi. Shu qonun- moddalar bo'lganligi uchun ham insonlar shaxsiy xulq- atvorini to'g'irlab yurishadi. Chunki qonun buzilsa, qaysidir moddada belgilangan bo'ladi <hesitation> javobgarliklar bor turli xildagi. Albatta, hech kim bunday javobgarliklarga tortilishni xoxlamaydi.